मुलाई यो बतास भन्या बित्तीकै सबभन्दा पहिला त सितल आनन्दको महशुस दिलाउदोछ । जब घाम हुदो छ त्यै घाम भयाका बेला नाप सिरसिर बतास जैतक चल्लो छ त्यै बतासले मनै कसो कसो बनाउदो छ, शान्ति बनाउदो छ । केइ गरुगरु जसो लाग्न्या पन बनाउदो छ यिनले । यो एकदम सदै एकनास्सै निरन्तर चलिराख्तो छ । यैबाटी केइ कुणा सिक्या जसो पन मुलाइ लाग्दो छ । त्यसैगरी एकदम हाम्लाई फाइदा हुन्या अक्सिजन पन आउदो छ देख्या । त्यल्ले हाम्रा शरिललाई अझ खुशी उर्जा दियाको हुदो छ । त्यो उर्जाले गर्दा हाम्लाई केइ गरुगरु जस्तो लाग्दो छ भन्यापछी यो हावाको सिरसिर जब घामका मैना हुदा छन त्यइ घामका मैना त्यइ सिरसिर हावाले चाइ मनलाई उडाइखेर लैग एकदम अक्याहुन क्याहुन कल्पना गर्न मन लाग्न्या मुलाई चाइ यो हावा सम्झिन्या बित्तीकै एकदम आनन्द सितल एकदम स्वतन्त्र झसो झिक्कै झिक्कै राम्णो चाइ मुलाई यो हावा चल्याका बेला लाग्दो छ । त्यैभैखेर हावा भन्या बित्तीकै मुत शान्ति सितल खुशी हो भन्या जसो चाइ मु महसुस गद्दो छु ।